Inten kinwa'lik ki junp'ee banco jach k'ab'et tu'ux tulakal a' makoo' kub'eloo' kulik'soo' utak'in t- te'lo' yok'olal ma' ulaj xupikoo' junpakili', porque si yantech a tak'in, te'lo' te'lo ta- tawotoch b'ay orita kab'el kajok'sik junp'eel junp'ee cien, kaxupik más ka'ka'at <noise> ma'anten tak'in pero te'lo' yanten kech intenej ink'atij mänä', junp'ee b'a'ax kab'el kajok'sik kab'ensik kaxupik xan tuka'ye' pero jo' ma' b'ensik ti banco ti banco ma' ma' ma' ma' aka'aj a'-a'-a' xupu' ma' b'el aka'aj a' xupu'. Si- si intech jach k'ab'et b'el aka'aj amänä' ulaak' b'a'a'x max k'ab'etech, entonces si kab'el kajok'sik chen a' b'a'ax chen utool a' b'a'ax kab'el a- amänä' chen a'lo' b'el aka'aj a jok'es, kutz'ikoo' tech kab'ensik kamänäk a' b'a'ax kab'el amänä' katasik tawotoch ya, pero si si si como kinwa'lik inten si te'lo' yan tawotoch tawo tawotoch ma'-ma' kupat'äl ma' kupat'äl a' tak'in jach kaxupik jach kuxupikoo' a' makoo' ti banco ma', te'lo' kub'el te'lo' lik'a'an, lik'a'an, lik'a'an te'lo' si ma' yan b'a'ax kab'el a- amänä' k'ab'etech a' tak'in te'lo' yan ma'-ma' kaxupik y ma' kuxupb'äl, ma' kuxupb'äl chen chen intech chen intech pero cuando ya k'ab'etech si ma' k'ab'etech ma' kab'el, ma' kab'el ajok'es tak'in te'lo' ti banco te'lo' yan lik'a'an, lik'a'an. y hasta que k'ochol uk'in si intech ka aka'aj mänä' junp'ee b'a'ax k'ab'etech entonces si b'a'ax uka'aj ma'. <hesitation>